ثما مرة نشد روحي تحت الماء مثلا <hesitation> ثلاثين ثاني أربعين ثانيهة مش برشة لحقيقة ما نجمش أما كنت أقل كنت منجمش <hesitation> كنت نجم مثلا عشرة ولا خمسة بشوؤ بشوية كل مرة نحاول أكثر كل مرة نحاول أكثر وصلت ثلاثين وصلت أربعين أكثر من لي مانجمش ما نتصورش.